<noise> Ha, eh serveur ah, ha azafady mba ampidimbidigno eky zalahy izany hira izagny fa mafy agny zagny ka mafy eh, avy amin'ny betron-tegna aty agn'aby nga ny hira! sisy hifampitegno ame- amin'ny ny resaky nama tegna.